أول حاجة تبدأ بتنظيم مكان معين في البيت كيف الغرفة أو المطبخ بدل ما تحاول تنظم كل شيء مرة واحدة، ثاني حاجة تخصص وقت معين كل يوم عشان ترتب حاجتك، مثلًا بعد ما ترجع من الشغل تخصص نصف ساعة لترتيب المكان، ثالث حاجة تنظم حاجتك حسب الاستعمال، يعني تخصص مكان لكل حاجة عشان ما تضيعش الوقت تدورعليها، لوعندي حاجات ما يحتاجها تتخلص منها.